<hesitation> Ɓiɓɓe aadama so ɓe muuyii, eɓe mbaawi moƴƴinde ɗun. Ana woodi hannde kaa jaati. Ndiyan ɗan naatataa ton, kaa suudu nduu ana ley ndiyan. No ɓe ngurri dow njoorndi gaa nii ɓe ngurrata. <hesitation> Alla tagi ɓii aadama, waɗii duu ana hasindinii e henndu. So henndu won tan, ɓe nguuran. <hesitation> Sikke fuu walaa hen.